نعم أقدر أسبح وأركب دراجة. تعلمت السباحة وأنا صغير تجريبًا في عمر سبع سنوات، أخذت لي وقت بسيط حتى تعلمت أساسيات السباحة <hesitation> أما ركوب الدراجة، تعلمت وأنا في العمر ست سنوات، <hesitation> كان تعلمها أسرع شوي ما أخذت لي وجت طويل.